राज नाम को एक व्यक्ति रज, उका मन मासो रज एक दूसरा व्यक्ति का प्रती एक कोई राहुल नाम को लड़को रज। उका वो देखाज कि योद सुभा से साम तक काई करज, और काई नहीं करतो, काई खाज। पियज, केका से मिलज, जूलज, एको काम काई छे, वो अशो उका पीछे लगी ना और उकी पूरी सी आई डी करज। और उका पतो भी नहीं रही, तो मारा पीछे कौन लगेलो छे। वो मारी जानकारी लईरोज, वो अशो गुप्तचर की तरह उका पीछे लगेलो रज। और उकी पूरी, मतलब दिन की वो पूरी जानकारी लई ना और वो कोई स्टॉप करज। और वो फिर सामना वाला नक, दूसरा नक उकी कहानी प्रस्तूत करज। कि भैया यो सब दिन भर में असा काम करी रोयोज।